Teitei roho a buaka sumeke oi vavura ioho teama voora na teitei bata ama naovana. Naovana vai na pokaa riori bene e guu momo, e guumomo he pa sue venehe "ahiki eam toro nao eam re pita vakis." E guumono pa sue venei "ahiki a ruene na dee nana eam sabin nao hanom eam mene gunaha vo tahii, eam toro tabin vaha eam re nao." Me naovana pa sue venei "ahaiki ean toro pita vakis, eam toro nao eam re nao eam pa no suguna to huum vai nam na tei nom eve." Meori pa nao meori nao nao nao nao nao, me naovana pa sue venei "ahaiki eam toro nao vakisi e sumeke he pa sue venei "ahaiki eam toro nao" me kaan sumeke pa sue venei "eam toro gono tea vuhuun ae rapi eam pa pita ae naovana, naovana toro naovo bata beam pita batanom." Meori pa pita, meori pa pita nao nao nao nao nao, meori panoo toho vaha, meori pa toho toho vakavara vai, Suguna teo huum vai meori pas, suguna teo huum vai eis ei eam toro gono to rapi eam re rapis hovo nao, meori pa rapis hovo nao, meori noa noa noa noa, rapis hovo vai, komana rasu me pa sue ki bona naovana, "naovana eam toro hiava ean re check maa, na masi nana ge ahiki." Meoripa sue venei, "ahiki vakis, a haiken toro novo, ean re no check- check ma." Meori pa nao vahanao, e pa nao nao nao nao nao nao nao nao nao, noa vakavara noa, oi vavura tea maa voora, meori check maa. Me pa nao vaha ma mepa maa sue vaha " ahaiki ken pa nao vae vuru <hesitation> ah masi pa masi vae vuru iei, eam toro pita ei." Meori pa pita vaha, meori pa pita pita pita pita pita pita pita pita pita nao, me pa go suguna teo huum vai iei pa gono vai bono o rapi teori, meori pa gono bono rapi, gono vai- gono vai bono rapi teori. Meori pa pita vahabana, meori nao nao noa noa noa noa noa tahi, mepa gono ma bono o- oi siana Meori gono ma bono iana, meori pa asun bono iana, meori asun asun asun asun, bono iana. Asun vakavara va bono iana, meorii pa pita vaha bana nao nao nao nao meori pa sibsibono kasuana, va sibono va meoro pa hio, meori hio hio hio hio ei e sumeke sue vai "ena rake vai tea gaga vai eii eam toro peha to overe narepa gaga." Me e sumeke pa sue "bara na toro peha nao na re gono ma ta overe tean, meori pa peha, peha vakavara vai. Me pa gono bono o <hesitation> o overe me pa gunaha vahama me e sumeke pa aan gaga vakavara, meori pa sibsibono vakavara meopi pa, meori pita vahabana pita pita pita pita nao vaan teori vaha. Me sumeke tasupana, tasupana vai e naorana sue vai ei "e eara toro no kana vahama ta si kana tahi ere pa ma gaga roho e sumeke. Meori pa nao havahama Meori pa homavahoma, meori pa nao havaha bana gagaruhu, gagaruhu vakavara vai meori pa pita pete. Meori pita- pita pita nao, nao vai iei e sumeke sue vai ei "eh ena nagnagu vai ei a vaan hee?" <hesitation> e naovana sue vai "ean ean vahusu vai toro pita koa." Meori pa pita, meori pita- pita vahusu vai bono a hanana teori. Eh naovana sue vei ei "eh ahaiki eara sabin vakis eara toro pita vakis." Meori pita- pita nao- pita nao- pita nao pita- pita pita nao- pita nao eh sumeke sue vai "eh ena nagunagu vai, a vaan sabin rakaha." Eh naovana sue venei "ahiki na toro naovo naa re no check maa, vahusu vai ge ahaiki vakisi na toro naovo naa re no check maa, vahusu vai ge ahaiki vakisi. Meori pa pita- pita- pita e naovana naovo bata nana, naovo nao- nao- nao oi vuvura teama voora mepa gono- mepa gono na bono o sikira mepa dee vahama. Dema amaa bono ma skiri ma paa hee bene e sumeke, e sumeke sue vai "okay eara vahusu Meori pita pita pita pita nom, o sue bona vaan eori. Horo vai vaan teori inu teori. Mepaa <hesitation> meoripa no nahu, meori nahu aan vakavara vabete tea ma petata avete bona hoi meori paa ita <hesitation> vahabana - meori pa pita vahabana. Meori paa nao- nao- nao, kavaraa vai iei. Meepaa nao teo kuu teo kara tete vai topa <hesitation> pita vori ei nao vaan teori eis ei.